Ny fomba fanehoan'ny saka ny fireketam-pony de izy tsy mandà rehefa kitihanao, raha safosafonao izy de miraondrôna, raha apetraka eo ampofoana izy de mipetraka tsara tsy mandrangotra anao ary tia tia miandry zavatra avy any aminao manokana rehefa tonga avany amin'ny ze aleanao enao.